Ratastooliq ummaq invaliidõlõ, inemiisilõ kiä ei saaq esiq ringi liikuq. <hesitation> Näütüses jalavigastusõ vai määndsegi sääntse vigastusõ peräst. Sis näidega saavaq ringi sõitaq.